Ñande fof ngummtoo-mi ko waktu jeegom subaka. Mi hacitoo hedde waktu sappo subaka. So mi gayinii ɗum mi golloya haa waktu jeeɗiɗi jamma. Keew-mi hiirtaade ko waktu jeetati jamma. Mi ɗanoo haa hedde feccere jamma.